لو سمحت أنا مو من هنا مرة مضيعة وعندي مشكلة مرة كبيرة وأحتاج إني اروح مركز شرطة، فكنت أبا أسألك اذا تعرف اي مركز شرطة قريب من هنا، <hesitation> وإذا كان قريب كمان أحب أعرف كيف ممكن أروحه مشي؟ واذا كان بعيد شوية كمان تعرفني إيش المواصلات اللي ممكن استخدمها عشان <hesitation> أوصل هناك؟ وكمان <hesitation> أتمنى إنه كذا تدلني يعني بالتفاصيل لإني ما أعرف المكان.